د موټر هارنونه د ښار ژوند عکس دی؛ شور، بې صبره خلک، ګڼه ګوڼه. دا غږ ما ته د بیړه، ستړیا، او د ژوند د روان حالت احساس راکوي. داسې ښکاری لکه ژوند بې له تمه روان دی.